Eh to miɗon fotta be sobiraaɓe am ɓurnaa pat Miɗo waɗi yiɗi jooɗi e hoore kadi mi waɗi nder ko waɗi fi, sabu mi yiɗi jokkondirɗe kadi njogii no waawugol. Miɗo yiɗi wonde e hoore miɗo waɗi saama e hoore ndee